Ma na vinj e xë se ka më vijën pes… pesë vet brënda a cena e u kam pak qëro, u ordinar pesë pizze, pesë pizze ka la pizzeria vete i marr, i paguanj e pran i lip ghranet… <laughs> i lip ghranet ashtu ndajëm spizën.